நவீன வீடு என்பது பொதுவாக இன்று பெரும்பாலான மக்களால். விரும்பப்படுகிறது ஏனெனில் அது சிறந்த ஆற்றல் திறன். அதிக விசாலமான உணர்விற்கான திறந்த மாடித் திட்டங்கள். புதுப்பிக்கப்பட்ட வசதிகள் மற்றும் சுத்தமான அழகியல். ஆகியவற்றை வழங்குகிறது மேலும் பாரம்பரிய வீடுகளுடன். ஒப்பிடும்போது சமகால வாழ்க்கை முறைகளுக்கு இது மிகவும். பயனுள்ளதாக இருக்கும் பாத்திரம் ஆனால் நவீன வசதிகள். இல்லாமல் இருக்கலாம் மற்றும் குறைவான செயல்திறன். கொண்ட தளவமைப்புகளைக் கொண்டிருக்கலாம்.